بيكون بدايات القرن العشرين لانه يعني كان وايد يعجبني ال- نمط الحياة في هالوقت ال- يعني في كل الجوانب الحياتية ولأنه كان التواصل البشري اكثر وكانت في بعد وظايف وقتها مو موجودة الحين